Ep baran nangan ning nah ireh asakai ep falinon dat, akak ting onep falinon dat ep taem nah- dat ian ep kaikai nah- i- mamakan khol o- ningan taem ep kaikai nah ki nginngin. o- ep bibilor o- ep taem nah u- kuk laulau, o- u- parai khol ep bon onep bar nangan o- ep kaikai in- baran khol onep bar- nangan, i ding kamatan kaikai ning el wok- ep. falinon dat el, los ep falinom ap katigau ol sasam ap, a tohi i-ep- baran ep sweets aning an falinom or i toh kamatan ning i reh sasakai ep falinon dat ap, katigau det el mat kapit on.